Eme one mai akun te can eme cuci baju ca siap gaaku ember poli hitu ga weli rinso one kios weli rinso weli moltto poli hitu siap ise ember poli hiytu ga ala suan ember te cuci agu ember te cuci kotor cuci na rinso na rinso olo pande one main baca poli hitu na one ember ca poli hitu campur rinso campur rinso poli hitu kucak kucak kucak poli hitu ga iwo poli kucak dite na one ember iwo ca ceru sampe sampe pisa ngkali pande ngitu kucak kucak puli hitu ga ala wae cuci kole sangge peag taung wau rinso poli hitu ga pari pari sampe kering sampe hena masa baju soo poli hitu ga ala si baju soo lipat poli hitu ga na one lemari Eme gami eta kos toe manga mesin cuci jadi mi sange taung anak kos cuci pake lime hami kole eme ngoo eta kos ga toe dangan manga jemuran hami ga bergantian eme ngoo tau cuci eme ngoo kole ami eta kos ga te cuci manga kole eme ngoo manga ember poli hitu ga toe manga rinso hami ga ngance ganti pake iwo ce molto taung manga harum nger one pakayan poli hitu ga ngance kole ngoo eme daatn e ngonde ga kat wa one laondri toe manga cuci le ru.